لنضيف الفرن، أول شيء <hesitation> بنبدأ بإيقاف تشغيله وانتظاره حتى يبرد. بعدين بنستخدم مزيج من الماء والخل وصودا الخبز لتفكيك الدهون. بنضيف المزيج على سطوح الداخلية ونتركها شوي حوالي ثلاثين من خمستاشر إلى ثلاثين دقيقة. بنستخدم اسفنجه-اسفنجه أو فرشاة لفرك الأوساخ بنشيل بقايا المزيج بعدين بنرشه بالماء وننظف الرفوف الخارجية وبيكون نظيف.